Xi̱kaha kja̱xin ri nti chóntachoni chika ixi chíka ráncho chrochoni nchekꞌánkichoni ndoe̱choni na kja̱xin nti jína sichꞌénachoni ixi tsꞌeyakohechoni tsochjéhechoni nkehe sinie ri kochika na ndá cuanro ri ó tsꞌánki na tso̱jié na ndá ó jína tsochján pa siniechoni na jína tsinchechjáchoni con nda̱jna tsikite la o̱ tsochjátaon xrinta a̱ntsí tsjechoni jinie ri chika ixi rancho̱ chrochoni na ri chika la a̱ntsí nchechjá sin la chjátaon xrinta mé jinie sin ikjé sin la tꞌóña xi̱kaha tsak tsꞌóña sin na tsákiṭjia̱n sin na tsitjí kaín ti jni̱ chónta kꞌuéxin a na ndá tsjixin na tsakitsjehe sin kañeñe na tsakitsjehe sin ka̱ñeñe ndá tsjo̱ni̱má sin tsochríjin sin en pedaso na toṭꞌo̱ xi̱kaha na ndá tsjixijan na ndá tsjasin sin xrinta sinchekákjen sin nio ri ó tsꞌixin xrinta kjíche yóxin na kjuixin kuíjma ri chika na ndá jin nti tsjákitaon sin ntaha tsikjajin sin xíjnta tsikjanjin sin ndá tsasikjen sin ri chrítaon ri xrinta. A tsochján tsochjátaon ri xrinta sinie sin ri chika a la ndá kja̱xin xi̱kaha ta mé tá ri chika chónta sin ndoe̱ sin nchekꞌánki sin mé mé xi̱khaha jína sinie sin o̱ kja̱xin nda̱jna tsikiṭe sin táha na má ka̱xin kjé sin la tóxrie̱han ri kochika tꞌánkíxin ndoe la o̱ ri siín ràncho̱ la toxrièhan sin kja̱xin sátsji sin ijnko tsjikꞌe̱na sin chika tsji̱kao̱ sin á kuentá jnko chika la o̱ o̱ donde nke nkexéhe ri pieza tjinkaon sin sinie sin tꞌe̱na sin na tsji̱kakja sin la tsꞌe̱nachoni ixi jnko chika na tsꞌe̱na tsꞌe̱nachoni nda̱jna ixi ijna ri nkehe á nda̱jna jna yoa nda̱jna kjátse o̱ nda̱jna tie sinchꞌénachoni para tsi̱kitechoni na mé xi̱kaha ri nkehe tsꞌe̱nchoni ri tsjichoni ri tsikakjachoni ri chika tsꞌe̱nachoni kja̱xin tsꞌe̱na ixi sinchechjáni jnko nda̱jna jna yóa con chika tsó tsi̱kiṭeni tsóchroni na mé tsi̱kaon ri chika na ndá tsóchr tsóchrijinina na tso̱ni̱mani ndá tsjixijan ndá tsákitoni jnko cazuela na ndá. Tsi̱kia̱ni xia jnko yꞌa yaá yꞌá cuchara aceite de ri yéhyé a mé tsikia na ndá ri cazuela na tso̱sóa ri xia na na ndá tsꞌe̱nkani ri jinto a ndá tsi tsika̱nteni xíjnta ndoa na ndá tsi kjéxini jnko tapadera tsjixin tsjixijan na ndá tsꞌe naxreha kjíto táha na ndá nti tsinchetsinkani ri nda̱jna a ri nda̱jna na mé tsji̱kaoni ixi tꞌo̱ kilo chotín kjátse na tꞌo̱ kilo chotín yóa na nn jna guachinago na abanero na na nayoa ntsíntsí na cilantro na ajo na nchejnti na, iyꞌá jnko yaá kja ajo a na ndá nti tsin tsinchetsinkani no má seno kja̱xin ante de que tsoṭsinka kaín taha la kja̱xin ri chontín na tsoxróte ko ti jna na tsákitoni ntsi nta parte na mé tse̱nkankíni ti ijna ko ri chootín a tsoxróte na ndá ri ó tsjixin tsochján na ndá tse̱nkani ri licuadora. Tsiṭsinka ri nda̱jna a tsoṭsinka ri tꞌo̱ kilo ri nti chotín a ri tjinkaoni kja̱xin chotín kjátse mé tsochékoni ndá ri náhí la jehó ri chotín yóa mé tsoṭsinká nda tsj tsinkateni jnko tsꞌe̱nani jnko nꞌó peso cilantro la tsji̱kaoni na koi táha ixi tsjiko kjíxihin ri cilantro na jnko yꞌá guachinango a jnko noó na nayoa ntsíntsi na tꞌo̱ cuárto̱ ri nti nchejnti a na ndá nn tsinchetsink na tsi̱kiṭeni ntsí nta jnko taza nta na ndá tsinchetsinkani ri nda̱jna a naxreha ri into la kíchján kíchjan na ri ó tsjixin xi̱jnko tsíchjan ó yóxin na ndá tsotsjexini ri into na na ndá tsi̱kiṭeni ri nda̱jna kuinchetsinkani a tsikite tsikite ri, nti chika a ti ó tsjixin tsikit na ndá tsotsjeheni ri ó tsíxróte ri nda̱jna na ó yóxin tsichjáxin na mé ndá ndá tsókꞌankani ri xrohi na ndá tsss i ó jína tsi̱kiani sinieni ri nda̱jna. Na kja̱xin lo mismo ri tjinkaoni nti nda̱jna nti kjátse tsixroni na na nda̱jna kja e chot jehe ri nti chika na kja̱xin xi̱kaha lo mismo tsóchrijini na tsjo̱ni̱mani na tsꞌe̱nkani cazuela tsochján naxreha tsechján na tsakitoni ri chotín a iso isoo jnko nꞌóoo chotín kjátse la na ko jnko quince nnnn costeño na ndá tsꞌeto tsoxróte na ndá nnnn tsjixin tsoxróte ri ijna ko ri chotín na ndá tsꞌe̱nkani licuadore la tsochjéheni jnko yaá ikja ajo la iso iso nti aniz na jnko yꞌá kja nnn clavo na na ndá nti tsinchetsinkani tsinchetsinkani ri nda̱jna a na tsiṭsinka ri nda̱jna na ndá xi̱kaha tsotsjeheni siná ó tsíchján ri chika na ndá nti tsi̱kiṭeni ri nda̱jna kótsinká nda̱ nda̱jna a, ndá ixi ó jina siniexichoni ri tsjixijan kja̱xin ri nda̱jna tá me nda̱jna. Costeño ko chotín taha na ókjé kja̱xin ri nda̱jna íjnko nda̱jna kja̱xin jína jína costeño tjinkaochoni o̱ jína jijna ichꞌ jichꞌi tsochjéhechoni ri lògue ri costeño la kja̱xin jína ó lo mísmo̱ ri ajo na nchejnti na clavo la lo mísmo̱ ri nkehe a tsjiko ó ri jna ó ri tjinkaochoni táha tse̱nkaṭechoni iso ri xi̱kaha ko tꞌo̱ nchejnti jína nti ó ri ó jna jnko jnachꞌi a mé la ó xi̱kahón na ó tsotsjehechoni tsíchján tsíxrótexín la ó xi̱kahó la ó jína siniexíchoni.